So tawi mi waawii ruttaade yontere caggal, mi waɗɗannoo kala ko potnoo-mi waɗde tawa mi waɗaani. Mi ƴeewa no kuutortoo-mi waktu am no haaniri. Mi wuura nguurndam am no potnoo-mi wuurdude. Mi fooftoo nde potnoo-mi fooftaade. Mi nimsita. Mi waasa waɗde ko mbaɗmi tawa feewaani.